أفظل يكون عندي زر إيقاف الزمن؛ لإنه يتيح لي فرصة التمتع باللحظات المهمة، أو أخذ استراحات من الظغوطات، كمان أقدر أفكر بهدوء، وأتخذ قرارات أفظل <hesitation> العودة بالزمن مفيدة، لكن إيقافه يعطيني السيطرة على اللحظة الحالية.